Jokkondir thermometer, miɗo waawi njiddude ko digital walla thermometer nder subaka. Jokkondir thermometer ngal e ndiyam ngam njiddaade, heɓe sabu so tawii njiddude nder kisal ngal. Fota njiddude sabu ndaarayde nder ɓandu ngal so tawii njiddude kaŋko. Holla ɗum ɓuri, jokkondir sabu ko njiddaade kaŋko.